Nekan no ne notzkui sipa ne onikahwak iwa ps ne nikpensarowa neka ke omotl- omoyolkoko porque neka onotzaya iwan yayimoknekia neka yas kan ne niaya. O neka iwa a veces, cuando ihkon nikahwa walkuaranih, yayi am kineki neka manikitzki. Iwa no ne nomiston inon neka cuando nwalkahwa itlah nikilia, neka sa kuarani iwan gual yuwi, nikan witze asta en la noche.